الكتابة كمان السعادة عند الأطفال تختلف من وقت لآخر، وتعتمد على عوامل كثيرة مثل البيئة الإجتماعية والإقتصادية، والتكنولوجيا، قبل خمسين عاما كان الأطفال يعيشون بطرق مختلفة ، وقت أطول في الألعاب الهواء الطلق، تقدم تكنولوجي <hesitation> في تحديات مثل الضغوط الدراسية.